كرة السلة، هذي <hesitation> رياضة أسويها. ما أعرف شلون أسوي كرة السلة، ولا أضرب الكرة، سواء كانت كرة قدم أو كرة سلة. ما أدري شلون أسويها.